Nkyɛ meretsew mo dͻm wͻ wimu abͻdze a wͻfrɛ no "Mars'' do a, nkorͻfo enum a nkyɛ menye hͻn bͻkͻ nye m'awofo na mo nuanom ebiasa wͻka ho. Siantsir nye dɛ dɛm nkorͻfo yi yɛ nkorͻfo a wͻda m'akoma do yie ntsi mowͻ biribi yɛ a, hͻn na mebɛyɛ ama hͻn ntsi dɛm nkorͻfo yi na menye hͻn bͻkͻ.